So a looti marori ma tas, sey ɓila gahere maaɗa e dow hite to ndiyam dollaake sey ngata marori e nder. To ndi yarni ndiyam ɗam sai jiffina ta yiɗi a waawai nyama e nebban e yajiri. Tina non no sey ngata li'o ko ngiɗɗa.